E leydi Iran e wodi nyamunda cuisine maɓɓe ko wiyeete spaghetti, un hawte e chondi alkamaari e mbayeri, to un defi spaghetti un wannama liyorɗum e nder li'o maajun a nanaai belɗum maajun sanne.